Alkalb mihtaj le i'allumu haw idarribu fil yom, kulli yom Idarribu talata marrat, sida kan gamma fajir Idarriba fisshuqul al bidora fajir, wa kan Ja minal kihidime idarriba fi bidor bisawwi le shunu kan ja minal khidime, wa fillel Idarriba bigot wen wa binbah bigul fi bidor bisqowi le Slimnu kan ja minaal kihidine, wa fillel idarriba wa binbah bigul Shunu kan sima daif ja walla sarrak binbah.